Rí nakhu ikhúún rí xú migaꞌ na̱ni̱ méjúṉ ri xúú limúu̱ migaꞌ, nakhu rí na̱ni̱, nakhu xógíꞌ náa̱ komidá rá rá xú nakayóó rá. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ rí na̱ni̱ iyooꞌ mangaa, nani̱ méjúnꞌ má iyaꞌ mangaa, gi̱nii iyaꞌ ixi̱ꞌŋáꞌ rá, ndawáá na̱xi̱ŋúu̱ꞌ na̱duun rá, murí naxnúú narakhuáá rí mithaŋuu murí naꞌni rí ndasko̱ꞌ iyoo xúꞌkhui̱ rá. Ngaa̱ xkuaꞌnii rí nakhu rí láxá rí mba̱ꞌju̱ rá, rí láxá rí mba̱ꞌju̱ rá gi̱nii nakáyáꞌ náa̱ rígá rá, de ikhí na̱ꞌkha̱a̱ꞌla nathóó xkhui̱ rá, de ikhí rá yáá ámbó ra̱thóó rá, ríndoo̱ ríꞌkhui̱ xkhui̱ rá nakuíꞌthá xkhui̱ rá, nagu̱wíí rí tsígooꞌ xkui̱ rá. nakhu̱ xkhui̱ rá, jndoo xúnii má iyoꞌ rá murí na̱ñu̱u̱ sálsá rí xú ngu̱jue̱ rá ikhaa ríꞌkhui̱ e̱ñu̱u̱ murí naꞌni ndasko̱ꞌ nakhu rí xú migaꞌ rí ikhaa ja rá. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má rí nakhu̱ i̱mba̱ rí xúú mandariná rá rígá má ixu̱u̱ naxná xuajñaꞌxu̱ mangaa, pú ginii má nákárígú rá, i̱na̱jñaa̱la xkui̱ rá, ikhí nariꞌjiuu xkui̱ rá, nagi̱̱ꞌduu má na̱gu̱wíí nagúwíí tsígooꞌ nariꞌjiuu méjánꞌ ma rí ki ma̱goo mi̱ꞌkhu xku̱ rá. Xkuaꞌnii ikhu ríxu kósá rí miga̱ꞌ.